أجمل زهرة شفتها كانت زهرة الأوركيد في حديقة نباتية. كانت ألوانها زاهية وتفاصيلها دقيقة وجميلة. شفتها في زيارة لحديقة النباتات في سنغافورة قبل كم سنة. الأوركيد زهرة مميزة وتلفت الانتباه بجمالها وأناقتها.